<hesitation> Kubyaama nimbyaama kumara eshaaha munaana, ngyendayo shaaha munaana kugira nti okyayega kandi nooba noyenda kushoma nooba oyine ebintu bingi byokukora murunakaku, so nimbyaama eshaaha munaana obumwe eshaaha mwenda, mwenda munaana so nikirugiirira aha runaku ki, kweraabe eri nka weekend, weekend nobaasa kubyaama ekiro kyoona, obyaame shaa shaaha ibiri oyimuke shaaha shaaha ibiri ninga shaaha ishatu nikirugiirira orunaku oru ori kuzamu because weekend tekushusha tekashusha nezindi naku, <hesitation> nkayenzire kubyaama kangire nti ekiro kyoona, nkayenzire kubyaama kangire nti eshaaha ikumi